Nako menurut ngoji to wo akana wo <hesitation> per- o wo aka pern perkawinan manege yang paling i ofi <noise> wo akana secara adat idoa so akana wo wo akana adat, karena nako wo akana secara adat manga peralatan juga lo je nagaka trus wo akana secara adat <noise> nanga balu balusu lo joja jo saksikan langsung, pokonya para tokoh agama, masyarakat <noise> o kia nanga dodiawu lo jo suwutu soko manege <noise> jadi pentingnya wo akana <noise> <hesitation> perkawinan seca <hesitation> wo kawingi sec- e- secara adat nege sokmanege, de aje <noise> nanga balu balusu lo jo sanang jo ma lega jo ma lega ika, jo ma lega ika wo akana loka i ofi- ofi wo kawingi <hesitation> mungkin su- sokmanege dika.